Nithu jina o 'ia ngethi nchexini o thaxange'e ni chujni jina ndaji thi televisión jan e celulares <hesitation> teléfonos yame n'ueni taxongi ni nk'e xre nch'i theju xu neni o fami n'enie a chua theju na'uan n'ea iu thurungunda nge nthia bithujina gu'ia ng'e ya nch'on bang'ia na bianke bianke maske radio ia thiana tukjan pero jina nda nda televisión, celulares, internet xiena di torugunda yanbi the ni comunicar cha chujne ni chujni theju chinao niso xokin jithu rugunda ndaya.